Ah namo iji ijite, iji vuvujai hauva hauva gigi veujamo nango beije hambu ora nangota ange be kovari ijira, nangota oh parari iji ra, hauva gigi veure amangato eora. Hauva gigi veuja mo veto hungu viuja mo nango, hungu vito vuji euja vuji eto be euja koue miore pambuto sari vuja, sari eoto veuja mo nango hau va mo kareto hindi eora, hareto hindi eora hauva mo hauva iji te Hauva iji te ama anga eora, nango bei jem kafuoi amo nango mo akareto akareto arumbae nango pure, pure avo era, andake fundake pambuoi i jeora, undukeore evekeu ja, eve kei ja amo sirikeo re pambuoi avo ba awo kove ra ba kovie pambuto mo andake eto ufo amo ange be avo kove ra hauva iji te nango ori bei jem kafu oi amo ame be avo kove ra, ange be kovera na ve kaum bera vu vija na ve amo kove ra nango iji simba era, hauva gigi vei ja Veto hungu vija sari vei ja pambuto hauva horiri amo nango ange be tureo ra ange be ture ra vuvi ja pambuto horomai hera hito avo ange be hindie avo, ange be ta iji te hau va ta iji te bure ta iji te, bure ta iji vuvoi amo bure be eija amo di dipere mi dipereta hinderi, amo dipere ta hinderi ra nango erembota hinderi amo vi uja mo nango vito imbu ora veuja humboru we awo siri keore tapai uwei awo ie haweto humbuto fukere ewekoi Bure avo ie ingeto amo bure amo nango visiga indera visi indera borova hinde ra nango ta meni pamone ga, anga ue vuvera eumba iji te amo eumba vuji eto be eija mo nango arofo eora vire arofo ie avo, eumba vija ro eora eumba be eija ro eora, nango eumba hinde tora eora, bure amo imbuto, eumba mo eumbuto avo imbere veija nango embo amo i ei ingeto borova pere hindi eora, nango ta pamone amo eumba avo siri kurue, eumba sari veuja avo siri kurue, siriketo humbuto ongesiei awo pasimbeto hindi eora amo eumba ta iji te hauva ta iji te Beva ta iji te kapere be amta iji te amo nango embo amo anga eora kapere be iji te amo di dipere hindi eija, nango erembo bara amo kapere be hindi eora, amo iji vuto fuoi, fofogo pejari iji te, na be pejari iji te, ai i gigi pipi va peji oi i angene avo sariri oi avo nango ta o humbari parari avo vuto oi, umoi veto o efuma avo kajeo ra, o avo pareto humbu to kiora, o nango ta meni pamone amo veora umoi amo oh awo Semagu re, ingono re avo parie, iji avo vuvu oi re, avo eora, nango fofogo avo peji oi re nango umoi veore mo, o efuma, sivi, avo nango avo kajeto koue awo nango umoi veora iji avo vuto foi re, amo nango ta o hinderi iji ra nango iji avo vuto foi nango, nangota ba kovera avo eto nangota hinderim bari nango buto veto umoi o pareo ra ami ka hindi eora, eni amo samai o efuma avo kejeo ra kajeto umo horai ingeto, juvuketo hindi eora.